Á njí de <hesitation> pëla pí mëmee pí maŋal pul apañaţ mak. mënjúŋar ndëkoo duka cum ndank te ndëkoo duka ñaţ bëliyëng ndank. Bañaan duka ŋal pëjá karo kokoŋ wun cëli wí budee wul. Njí pëla pí mëmpee pëŋal <hesitation> apaŋaţ <hesitation> uguk wímeewí bababú já bujá bul upule urooţí ţí. Uguk wímeewí wuko júŋa abaţú ngëko bëliyëng ayíis wul bëliyëng dí bameţú wul kanjúkan. <hesitation> Kanreena <hesitation> umpoom, <hesitation> upoom ndaŋ <hesitation> kandeena wul. Cúun bandeela bí mëmee bí bañaan ŋal bul mak pasëk ngënko ngëcumal kancí ţí uguk mënţandana mun waw. Uguk umënţ ngënko ngëcumal kancí ţí bameeţu mëndee wul kanţeendu uforësa uwátësu pëñáak dí ulef waw. Me, <hesitation> kon uguk awama ñaţ dune á ngënko ibaláak ngun bëliyëng añaţ. këdee wul awuñaţ, njí këweel wul uwala njí këjúŋ wël kañaţ